ഭ്ലേന്ദേരിനു, ഹന്നുലുനു, ഥരകരിനു ബുക ഇഥര പദര്ഥനു മിസ്രന മല്പുന ബുക നയവദു പഏസ, പേസ്തേ, ഇജന്ദ ഗ്രേഇവിലേക തയരിസരു ബലസുനു ഉപകരന വഥുന്ദു। ഉന്ദു, പര്തേദ ബ്ലദേനു ബലസദു വസ്തുലുനു കത്തരിസന്ദു ബുക മിസ്രന മല്പുന്ദു। ഭ്ലേന്ദേരു സാമന്യവദു ജൂസു, സ്മൂഥിഏ, സോഉപ്, ഛുത്നേയ്, ബുക, ഗ്രിന്ദിന്ഗ് കരിഅലഗു ഉപയുപ്ത വഥുന്ദു। ഉന്ദു, അദുഗി പ്രക്രീനു വേഗവദു ബുക സുലബവദു മല്പര സഹയ മല്പുന്ദു।